Təgo zəni ana lagu na təgo ɗa təgo zənə ja ndə na o gəzə nyi. Ngam ma gə hərɗə vi ngha, ngə gə təra kyaɗə sugu, ga ki ɗəlbiya təga, mala təga ana sal təga gə shi pəu ndo vi. Gə ki gwarə sərsum gə shi pəu nda. Gə rinka pəu nda sərsum. Əngə tsəu har ndo yaɗədza. Ma ndə yaɗədza, ko- abar ngə təga nga biya təra, ma ndə ngaɗə kuraga ga a shilo ki, ndo zənə na a shili ɗə ga. Vanyi ma a ma gə nga nda zhang, ma ndə ndaɗi. ndo zənə nagə tlagə gə nda nga so ndo shili. Ndo shili həya ngha, ma ndə shili, go rinka nə nda sərsum, tsəlɗə nda na ənga. Ma vanya nda shili biya, nji shil nga nda, a da jo mbar zənə ənda go nga nda wa, nda ndo nda ndo ləhəɗə nyi wa. Ngam nagə ngə ndə zəni. Ngam nago gəzə nda, go rinka ki shili nanda sərsum, go go fəndzə nda tləm nda ko rinka nga nda ni, na ndo shili dzə ghə ma ndə kur ngaɗə tləm tləm nyi. Naja gwaɗə sə təga o mbar zənə ndə na o gəzə nyi, kuma ndo ləhə kum ya ndo ləhəɗə ngha, ngama ŋa gə ngya na nda. Təga do zənə vanyi ndə no shili biya wa, ngama kusɗanyi njir həl o mbar shil həlɗə təga nda. Naja gwaɗi, bada ndə shili tsəu, ndə shili ta i ndo ga təga, a- a nda ndo-mbar nga ana kuragə nda tlagər təga nda o nga təga inda ni wa. Sə na gwaɗi ko ndə nga, təga təga nyi do ləhəɗə nda wa. Amma ja nagə nga tlagər təga a shili. Təga ingə ma a ko a biya nda, ma ndə gaɗə kuraga ga, ndo səgwo ta ki. Ko ta ma ngə nda, ma ndə ngaɗə kuraga ga ndo zənə na ndər tlagə gə da ndər nə nda sərsum nda a shiliɗə o ki ana kuma ndo ləhəɗə ndo ləhəɗə ngha, ngama sə na go mər nə nda. Amma dəhə ndə na a shili a biya a da ndo zənə wa. Da ndo i nda ləhəɗə tlagə yi wa, ngama sə da tlagə nyi o nə nda wa, ya kuraga kuraga tlagə nyi ana kuraga ndə na ɗəlbiya ndə na shili na da o gəzə nda, a da sə zhang wa. Naja gwaɗi təgo ləhəɗə ngha naja gwaɗi təgo ləhəɗə ngha. Amma dəhə ndə na shila biya pam təga do taɓa ləhəɗə nyi wa, ngam sə da ju nə nyi wa, kuma jə